Se sa ushtrime i duhen qenit n'ditë, kjo mvaret nga raca, lloji, mosha dhe energjia e qenit. Qentë që jon ma aktivë, si për shemull llabradori, kanë nevojë per njo ose dy orë ushtrime n'ditë. E qentë e racave ma t'vogla boll e kanë gjysë ore ose nji orë në ditë. Ushtrimet janë t'randsishme për shëndetin e qejve, kshtu që ata duhet me ushtru çdo ditë.